Othewa, ngeenge taku popiwa othewa, otshiima shoka tshili pomaludhi giili nogiili, tuna omaludhi gatatu ndadhina kutumbula nditye, otuna othewa wokwiikosha kolutu, othewa hoku kosha iiyasha nothewa hoku kosha iikutu nomalapi neehauto niikwatshike, othewa oha simana, nanditye nande okuli kunatsha omagadhi go kwiigwayeka ito nika we nawa, sha kosho iikutu yohe mbyo, sha wakoshi iikutu yohe ya yela nothewa, iikutu mbyono ohayi kala ike to monika nawa shaashi owazala iikutu ya koshwa nawa, othewa ohahi kaleke po uundjolowele, nande okuli okayasha weka thiga mpoka ndeletaka lathwa kokambwa, ndele toka kutha ike okayasha hoka ndele tokeka kosha nuumeya uupyu nawa nawa watulamo okathewa, nena okayasha hoka oto vulu okuka longitha, maala ngeno othewa ka halipo ngeno okayasha hoka ito vulu we kuka longitha shaashi okalathwa kombwa, othewa oha simana neenkondo, othewa shaa hilipo ohahi longithwa ne momikalo dhi, othewa nanditye ngeno otwiikosho, otuna eethewa dhomaludhi, tuna othewa ho detro, tuna oprotex tuna othewa ndjika hi holike nawa okukosha uunona hahi ithanwa othewa huunona, nandjika ne ho sunlight, eethewa dhika dhokukosha kolutu, omuntu oho kutha ike othewa ndele to gwayeke koka vaasa, ito gwayeke sigo othewa otayi pupo, aaye Oho longitha ike othewa ngaashi tsha pumbiwa, tohi gwayekeko, twiikosho tokala wa yela lela to monika nawa, othewa hoku kosha iiyasha inaku tiwa omuntu wu pimilemo othewa ahishe, aye, natnago oho kutha ike ekende lyothewa ndjoka, to tulamo ike katshona, sha wa mona kutya omuna nale etutu, oto kosho nale, oto kosho nale iiyasha yohe ayi yela ike, ino pumbwa wu tulemo othewa ahishe sigo othsiima otatshi kala ike etutu ndee nomeya kuga wete, othewa hoku kosha iikutu, omuntu opo wu kale wuna iikutu ya yela. owuna oku kala to longitha othewa, nena ngele kapuna othewa oto kala ike niinima ya kaka, ito monika nawa, kapuna ngoka aala okweenda nangweye iinima yohe oya kaka ike yo oyanika, kutshi ike kutya owa taalela kuni na owuuka kuni, maala ngeenge owuna othewa ndele tokutha ike iikutu yohe ndele to tula mothewa mo, nande ne inwaala oku kosha, to tulamo ike othewa toyi nengeke ike esiku lyuudha, ngula sho ike to piti toyi kamamo ngiya shaashi ngweye owuna uunyenge woku kosha, shaa ike wapiti toyi kamamo ngii, iikutu mbyono otayi kala ike yili shwepo, iikutu oya yela ike nawanawa, othewa oha simana neenkondo adhishe, othewa natu hi kalekiipo, nongeenge megumbo kamuna othewa, ngaashi ike nagye megumbo nge kamuna othewa kanduuvite ike ombili otshili aye, shaashi ondina oku kala ike, otshiima tshotango ndina oku landa, othewa, nandi kale ndina othewa, othewa ho kwiikosha, othewa hoku kosha, nothewa hoku kosha iiyasha, thimbo limwe ngaashi ike othewa ndjino huusila hoku kosha iikutu ndji Ngeenge kiina othewa hiiyasha, ondina ike okusa otshimpuyu kutya, othewa ndji nande ohuusila inahi tshangwa kutya inohi koshitha iiyasha, aye, othewa andihi longitha ike, shampa ike nditshi kutya iinima yandje andiyi simuna nawa, ndele tandi ka kosha iiyasha yandje ndele tayi kala ya yela, shaashi othewa otahi kosho nale iinima yandje ndele tayi kala ya yela, yo otayi monika nawa yo otayi nika nawa noho, othewa oha simana neenkondo.